Izy kôfa mahita mahare oe kolera jaune hoe loko jaune zagny tegna tsy tiagn'olo agnay akagny e ka raha afahafa lokon'ny zerikanina loko ny ehehe tegna tsy tiagn'olo akagny mihitsy ko loko jaune zagny.